تاسو زما لپاره یو ښه ملګری وئ. کله چې زه غمجنه وم یا ستونزې مې لرلې، تاسو مې څنګ ته ولاړ وئ. دا نه هېریدونکې ده. دا ځکه چې دوستي یوازې د خوښیو پر وخت نه، بلکې د ستونزو پر وخت هم پیاوړې کېږي. راځئ، دا دوستي همداسې وساتو، هر حالت ته په ګډه مخه کړو!